Murin, murin ama, murin ama yia varih. Eo to iu no ba eo si, to iu no, iu tavus ken ti ve no ba, ti to te menon a kiu. Ti a ot moni te menon a, iu tavus ken tive no ba, to hikta antoen kokot anon pa pah tah. Iu tavus ken ti ve no ba, tem eo to iu no a tah, pasi gon akuk. Eo to iu tavus pino no ba eo a, iu te meno a kiu a abuh. iu ba eo si te meno a, taman a kiu. moni eo pok ta tah abuh. Ki va'us aneneo urin. Iu tavus pino no, beo si temeno a ma kenken tah. Ken tah ve ba, a iun vavavoen tah, a kiu, mea, iun vavavoen tah kiu mea tah ve a moni eo iu no beo si Murin eo pasi tavus ken ti ve ba, naban pasi tar aneneo. Si tar aneneo kir ep a mani bah, ska to te menon a ken tah ve ska to te a menon o ken tah ve. Tem a ti to hin va'us eo si va'us akuk yiah. Si goe a kokot keno o ren peo. Eo to iu tavus pino ba eo to te meno a, tah peo to va pok non ama kiu peo ki dor non. tem eo to iu no a tah eo si gon akuk manuh iu no a te vo si gon akuk eo si gon akuk sih. Gon akuk ano manih iu no beo si, tavus pino a ti a, nat nat ti to te menon a, kiu a abuh. Ti to te non vagin. Iu no beo sih temeno a, ta iu- ta iun- ta iu- ta abuh. Si goroh vaviah no. Si goe no a taguin akuk po, taguin a hat akuk ge, iu no ta iun me ta kar to hio non arihin na iun. Iu tavus ken ti no boneh. To iu no beo si, bea naban si ep kaneo beo te ano manih. Ken tah ve eo to ot eno. To iu no bea iu peo to abuh, ren peo si no ma ki te vaviah rer ki goe rer a hat wok. iun o kenken tah to te nonen. To vador ka neneo a pok tah. Ken tah ve ba, a kakan ru'en ge a nohnoh. I a ken tah boneh. iu to iu no ta iun abuh to te menon a kenken tah. Temenon a ru'en, te menon a sah, ken tah ve ahik beo te meno. Iu tavus pino a, ti to temenon a kiu abuh me te menon ama tah abuabuh pi. Te menon ama kar pi ge ama sa pi. To iu tavus ken ti boneh no. Murin. Pama yia to no bat rema. Iu tavus, ve ba, eo si kiu no pa kiu veh, beo, si gon pa, gon kakoe no pa te veh beo gon kakoe pet no pa te veh beo gon kakoe pet no pa te voh. <hesitation> gon tah ve a, moni ge a ken tah sah. I to iu no a si ot no a, ot ta abuh no ot ta antoen no. Si kikis no.